दीवार का छेद ते बंद करण का खातिर सब सी पेली छेद का किनारो ते साफ करा। फिर अगर छेद छोटू तब दीवार पुट्टी लगे कि समतल करी देवा। अगर छेद बदु चा टैब वी पर वुडन या प्लास्टिक पेच लगावा और स्पेकल सी धकी देवा। आर साफ कारिक रंग लगे सकदा।